Raha mampianatra ny zaza anakiray hitaingina bisikileta aho dia alaina ilay bisikileta dia ampitaingenina an'iny izy, dia asaina mitazona amin'ny guidon dia apetraka eo amin'ny famo- fi- famovoizana ny tongotra, dia tazomina aloha izy amin'ny voalohany, tazomina tsara ny aty amin'ny aoriana, dia asaina mamoy an'ilay izy an, dia, <hesitation> rehefa m- zatra izy an dia alefa mandeha irery amin'izay.